Io an ts mamôka feo izy io raha ohatra ka hoe tsotsotra fogna fa famohan'io feo zany an avy amin'ny alalana rivotra, dia raha ohatra ka hoe tsisy rivotra zany dia tsy mamoaka feo izy, avy amin'ny alalan'ny fitsofantegna ananjy igny zany an dia igny no amoahany feo.